<hesitation> Emi muhu dɛ ɔyɛ ɔhaw kɛse osiandɛ <noise> sɛ mmpɛ dɛ ewo a ifi - Nyame yɛ adom na inyin a wo mberwabɔ m' nadze woana bɔboa wo. Benya sika a epɛ nyinaa sika n' edze begya woana nna afei so no iwu nna kyerɛ dɛ w'ase ekum koraa a. Innya obi ma ɔnntoa wo bra a ebɔe no do, <noise> wɔrennkaa wo dɛ nna onyimpa bi dɛm tse ase naaso ewɔ ba a, ebei! nnyi hɔ koraa a wɔbɔbɔ wo ba ne dzin wɔdze akaa wo. Nna yɛnnwo yɛnnwo so obiara ka dɛ ɔronnwo a kyerɛ dɛ hɛn a yɛtse ase no yefi mu a asaase yi do woana bɛhyɛ ha ma. Ntsi awo dze ho <noise> wɔ mfaso. Yɛpɛ a yenntu mmfi ɔman Ghanamu afe na yɛmbra ma obiara nwo ngu ha. Yebohu yɛba a mfuw a yɛba abehyia na ndzɛma yɛba abehu ntsi asaase yi do dze nyimpa na yɛbɔkora do ntsi ɔwɔ dɛ yɛwo na yɛhyɛ do ma.